خطوات تركيب قطعة أثاث أساسية مثل الطاولة أو الخزانة، أول شي نحتاج تحظير أدوات المكونات ،بعدين نحتاج قراءة التعليمات ونجمع أجزاء، ونركبها على حسب التعليمات، وبكذا تتم تسليح الطاولة.